Eh la mia giornata ideale? Nun verè a chillu cacacazz del mio responsbile a lavoro. Ecco cos'è la mia giornata ideale. Poi pozz fa pur niente, pozz sta pur 'a casa a fà 'a pacchia, l'importante è ca nun veg 'a chill, è la giornata ideale. Allor innanzitutto, vabbè apparte gli scherzi, scherzi a parte. <hesitation> Accuminciass cu 'na bella colazion, mi pigliass 'nu bell bicchier 'e latte e cafè. Pò m' jess a fa 'na bella doccia. Dopo scenderei, pecchè m' piace sta assaje miezz 'a natur e 'a l'aria fresca, m'piace a camminà. M'piace <hesitation> 'e ji 'a verè coccos 'e diverso, coccos 'e bell. Oppure semplicemente m' stess ngopp 'o balcon d' 'a casa mij, mi pigliass nu bell libr. M' mettess a leggere e m' facess nu bellu viaggio mentale. Pecchè spesso e volentieri cà 'e viaggi nun se ne fanno. Quindi, <hesitation> passass nu poc 'e tiemp 'a m' rilassà sostanzialmente. Pò a me piacess assaje a sta, a stà cu 'e cumpagn. M'piace a stà insieme, mi piace a fa tanti cos in compagnia, m' piace 'e scennere, m' piace 'e ji 'o bar. Oppure semplicemente dint 'a villa comunale, c'jamm a fà quatt risate, c'jamm a ber nu bellu Spritz e pò 'a sera cu calma turnass 'a cas. M' veress nu bellu film, oppure facess 'na bella tavolata, semp cu 'e cumpagn, ci org- organizzassimo 'na bella pizza, 'na braciata. Stessemo pur, non so, in compagnia davanti al camino, <hesitation> quando fa freddo, oppure in estate dint 'e tavernett quann stamm tutt quant assiem. E pò con calma bell, m' jess 'a cuccà proprj cuntent. Però altre volte jess 'a fa pur nu poc 'e shopping. Se devo metterlo per lo mezzo, jess 'a fa pur shopping.